Tsra re tar ko rarre gu tumar la womaku tra organisation. Aku has skul akua titsia. E kamu len i lama tme lue ruku bte tsinera lam kola tru agm. Pota tula waku ku mnu yati agm aha. Kba tromna tsunono te tahul iku kola. Pota tula waku. kamu katun i hagum hakpa. U kawu ti kukui ku ranga mi ku kona votin riyen tra ekseketiv a tsimus. Pota tu la waku. u cheif i hagum hakpa. bte hati meruku lam e ske tanin e mulu i yomun. Kba ku nmu mla yati sil riyen. Pota tula waku. barte tsinera. lelue muen i romana. na ku, ku mne yatenga tukwi tum. Na rori e mua. Te ranga glaku tsunono te kukwe mukuko la non tra organisation. Yo bak na la ngi btna hasi eruku u pepa. Pota tu sain hakpa waku. e tsineri. bora lue ha ressi gno hamansa memua a tua ni han puts rke. Bakte solon halelio ngi. ha nue bakte ha res si puts mega toa katun taren? Kba te ranga glaku. mamana ka ela nasi nama tre tsunono Na kue e nigna kue toa lue gen. Pota ti vote hamansa wa. bakute lue ngi nona tukui. Kbe kamu katun ika i rarha kba ku tsitsing harto ntoa bte lana bte lana bu yia tutun kumnu yati ta toa ta tukui bakte te ske paplaku enga ta sha taka ta yantuei kui ku tra tukui tar. Bakte la hakpa singli jabai bak na ske ngi ta tukui ta niati patu tre sista. Pota tu las puts maku. bu lan te raha ri. tsina aku labin a tukui. kba ku na ske ta niati. Parpara poata. ku mne yati enga rarha. Akue kamenga hat tru katun pota te hati yen aku. bakte hakpa nig. Na ku nigna kue hakpa nig. ko laputs singi ihan tra ha limu na tsitsing hakpa nota ka kwi a tukui. Ba lam te. Barte ha kuku neru hagum. bakte la puts gme. Pota tu lama ku. barte rumanin tspon nin e ruku. naku e nigna kotua kaka gu. kaka puts gu bakte kui ngi. Bte lana bte lana. u hatol nu ya kamu katun e kawi hna tukui tu kawaku Mni mla ngil iku kbaku tsitsing harto ntoa tra tukui tar tra ha tsunono noku has te kukue muku. Bakte tsin enga nona temne ngil emua ku limu aku. ako kui tun nasingi yantuei ni hangse te kpa numana poata tar bakte laputs ngi han. Hatol nu year kapna ba mamana tukui e parpara hamanasma bte tsine ngi nigna a kue toa kue toa kui papla kue wa man tukui ba mamna poata u kawu pan te kawa tra tukui teka gaku i hakuku. Mama na poata lam u na miting aku ku longlo kap intoa manka te kuikui eren naku tspa psa mamana niati ti kuikui yen. Yanteui topsu ya hamansa bakte kui psa hamanse enga man tukui. Ku tsitsing psa hamansa bakte yantuei habnga regen. Kwe yantuei kui hamanse nga tukui te kuin en mulimu bakte tsitsing harto hamansa ngi. Tru ya hamansa rke panna pan na development te tubtu tra makum te kui gaku tra manka tu hatakui ku Na parpara te kwi gno meruku. e kabla meru hamna itar i niaku noku has rke. e tra maruei tspnera man tukui te kweng guku. E rhe na tra age group te kasigaku akue yantuei hla pta silengi te ske megaku ta mats marro i me ke yantuei lu mema ta mats palou i hna makum te kwi gaku. Parpara katun e hamne ruku tra tukui tar. na kue pipito hange tin engu u katun te kui gno meruku na man tukui e petna na kue solon sasala ngi. Parpara manka te mne yati ulen ti kui mam. e yati hamanse ren. Kulas hamannasma parpara a niati tra mats palou te yantuen hamatskui ba mats training te lanma bte yantuei hamu bei enga amats mama tika mam. Niaku rke kui psa hamansa ri. e tagla ri kba kue taghu hangen toa regen. Mamana mamana ka nge tubtu tra pota tu tu tsitsing maku na kue tsitsing noku singi. Aku tsitsing bei enge go katun ku tra hitaghu. Alam e ha kukui hange smenga tson mam mam i han. Nu chief nare se lol te yantuei pipite ru church leaders i han. yantuei pipite ra han bte sasala ri na kue sasala smengi alam e kui hangen tua num. mamana kela hangen tuana. A parpara poata tra u katun puts has i hena han. e kasim na a man nitsama te has te ren aku. kba ko tsitsing harto smengi a komas kui re ga non a kute mamin engi nona man makum te kui ra. tra centre te kui gaku. Na parpara mamana ka timni kami, timni kami ien ti hatani memen nona nona centre eka hamanas na. Na rori treri a parpara tukui tar e pta hamanasna gnomi ulen tekui gno mremen. na tra mamana tukui te lasi uni porpori tra makum te kui gaku i kohea tra. te hakukui hobto wen mulam gno mu len i jabai na gavman. hakukui hobto num ne hitaghu hobto ri Mamana ki hana centre te kui ga ku e kui hangen tuana. moa ta ka ka kto kapin ien. kba parpara poata e kamna man ni yiomi e tubut ne kba ko tsitsing harto ngi. Lasin nama tru u katun te e tuera han. akue mas tsitsing hartongi na kue mas yatiengi me te mas hasila ga ku tra mamana poata te hagum gno mre ga kwin. Kba mamanu hakats i nge tubtun tuana tra mamanu poata te hagum ma lam. Alam e kamenma a mamana ka nge te tubutne na parpara poata. a. alm e kamenma a blessing e lan tuan ma blessing e lan tuan ma na lam e sasala num alam e hakukui hangen tua num. Alam e kamenma a towal a, <hesitation> a team te kari yogana non tra makum te kui gaku. nu tamta e kasiri yogana e kui gno smeru lam. e e kui rhe ru kaunsola. E kui era man tukui te hitaghu ri te hamatsku meren u baku ru katun. Ste kamna i tsama i hna famli taren. e lanma ba lam teme hitaghu num Te kto sioru kawu kasmeri kaunsola kasiri. Pipito hangen tin seru mama na masla taren. teme kari bte luera hitaghu tekana ma hevi balam te yantuein halemre maien ime ke yantuein heni hoski. me ha jek mera masla te kto homi reri tsu mama. Hihinatuei simna makum tru tamta te hagno kaltan sen mulam. tra tua pna tukui a nga ti hatagui i hena makum te kwi gakuk. a tamta e kahamansa meru ats makum te kui rin. te yantuein hitaghu rumna. u tamta te kameru nitsiama i hna famli e yantuein lar mamana bteme sho ri bte taghu reri yantueina tekpa naman hatati yen. ba rorte yantuein la lol ri tra tana a apla lol ime ke yanteuin kto hange mriyen i hna community taren. I hna makum te kui sigaku. alam e ha kukui hangentuas menma community gavman. Alam e luenma mats palou i porpori. balam teha kukun remen. baror te larme. balam te hap te nma mats. mats training te hala rerin a niati te laputs ritra man famlis taren i han na tra man wod taren. Na hapta puts era mats awareness. mats training. meeting. workshop i hna han hitaghu puts meri tra man famli kemar tapa hange wen i hna han. Hihnutuein simna a mats kawu te kui ri. hitaghu hangentua siri na te sbe malam amats palou i porpori. alam e yantuein la mamana hagum num balam tena hapta pnenum nona mats niati te kamenmu lam tra man wod. E hitaghu pne meri na alam e kas menma makum te me lulu era masla niati, a library e aman skul a larme bte me luerra man skul activity taren rore larme bte me yantuein ske reri ta sha a niati te yantuein sbe ren tra makum te kas men mulam tra tua tim te kas men mula i hna a centre teka malam kasimnu tson kawu kasiri te kui ri na alam lbe sen ma rese na lam e kasmenma makum te yanteuin mill era rese. Kasimnu kawu te pipite ren na u tamta has te yantuein Kui bei eru kawu bte yantuein mill era rese na kuin kakao e kasne. alam e kas menma pana project intua te hitaguhu men mulam tru katun i haku. <hesitation> u hala. hala ulen ri han hakpan toa timi yantuei yantuei memba w hena makum te kui gaku aq makum kakao. bar tena lberi niaku rke. kakao e hua hamanasna kwin kakao tamalam e hua sne. na lam u yantuein hakuina pannen intua lma tehol emalam u tol u kakao balam te kaken ma kakao i yogana na makum te rhu serumanu kakao e kasne te hitaguhu pne meri tru kakao. A makum te kui gaku tru kakao. alamk e kabei nasenme hitaguhu num tru katun i haku. kbe ste ngilna hitaguhu i porpori i haku tra sait te sbe mera man niomi. alam e hitaguhu sinum. Na hagno niaku rke alam e sasala sme num alame ka hamansa menma. <hesitation> bus te yantuein taguhu nu lam. mama na pota te la a makum te kui gaku e ka hamanas nu tol u malto tru yia na Alam e sasala menum alam e ka hamansa menum ats ka te yantuei hakosa nu lam balam te yantuei ske num ta hitaghu tse yantuei taghu enmu katun na masla te lari bte na lue ri u hatati i lamna yantuei kosa siri. Lam e hakosa remen bte hitaghu mi taren ba ror na yantuei hasuske rerin tra te lala weren tru mamanu lan. Alam e hitaghu hovto num tru katun tra tanta plas has lam e kasmen ma kawu kwi siri pipito sera hoskuk. E man pota te kamemalam lan pan. rori larme te nas bei eru katun. Katun te larme te kari hnu program. me nas ri bte hatuku reren bte hitaghu hovto ri ba lam te yantuei kui hovto num. A lam elun semats parpara mats palou te hatakwi mema lam tukui. i porpori. Parpara pota has lam e has sngo sinum tru lente yantuei pipite nugai. i han mne yantuei hitaghu siri tra sait tra government. Non te tratra men mu lam i lam na bte yantuei las puts ema a a hitaghu, lue ma hitaghu lamna traha e tra maruei ble ru lam tra man tukui man nge te hitaghu wen mu lam. A man famli i han. na te hitaghu won mulam te hamatsku mera bakuru katun. Alam a kamen ma a pan na tukui te kanoku ne tra youth ke yantuei hitaghu patu wa kba kagu hamansa na trats palou ke yantuei hamats kui mien ba a mats hatati tra yut te yantuei lue rme ba ror teme yantuei yantuei lue ri ta niati patu ke mar hapta wen. me mar hapte meren a mats program i han na yantuei hitaghu puts mi yen a toren tra mats famli taren traha parpara pota a yut nahas te hse meru parpa ra ka yomi ihna han. E kto mna ha? Tra ha mne tra sil reri. Akue trolha noku singi ko ske mi ya ku ta ta tats palou ke yantuei hi taghu mi tra yut bats program taren te hapteri ba baku en te yantuei haklia seri tra man sha man kate kiou bin eren a heni hna han mne tra maruei seri para pota ge tsinega a masla. mar kto, weri rke hipsi ri kbemua. aga puts has age mne tra maruei senga aga has u papa mama. tsinara masla nu tamara maslabaga temas mamin ti nenga masla shu hihatots te halineri tra masla A te nge nin masle na tubtu hange ri. te yomi nin masle na tubtu homi siri. So e kau na tra toa- toa hamansa kba hena te ranga gula ku mats program e <hesitation> e kari kba nontun tats palou keha tsil patu miya manka ki hamatsku miya rora maslu hitots. nu kubei tra nikaka taren kimar kawen ihan. A. <hesitation> E las ne tra man pan na man niomi te tubtu sni han. Alam e kui sinum. Alam e kui ma nontra man panna man niomi te tubtu sni han. Alam e kui sinum. Alam e kui ma non tra man pan na niommi tra man lme ti kulkulpi te hatani wi lontis btna nua ni eltupan. Alam e <hesitation> e lala gno men ma kaunsola nese lolte yantuei hi taghu ne i nha makum te kwi gaku tra centre balam te na yantuei hagum gno mremen bte hapte num mats shamats niata te kamen mulam te hitaghu puts meri ke yantuei hatapa hange mriyen i hna komunit hana man ward tarenna a mats tukui e pta ha nigna kba parpara pota alam e mlo palpal sinum non trats palou ke hapta patu mi ya mamana ka nge mamana niati a nga tena lue nmu lam chabai nime tu lu hakpa lam ko hapta mi lam kp hapta hange mi ya lam a han, a na Kamna mamana ka lol tekanokune. mamana tukui te kawen mulam a kanoku ne na lam ko kui noku siyen kbe ngentoa mna alam eha kukui hovto num gnoma mats tsilen tetra maruei erulam tra community development tra government. E tra maruei ri, ha kuku nokus sne ru lam ba lam te yantuei haline ma mats tatte tarne nime te pte malam na lam e <hesitation> e mar hap ta memu wen i me ba rori te yanyuei skebei seru lam ats hake yantuei hap mi yen nona mats program i hna han ba lam te yantuei hi taghu pne num tra a a constituency te la muma lam. Ngen toa tan na akue tsin ne nga parpara, mamana ka rangin hakapine egla ku na mamana ka kanoku ne kba a a man tukui pta hanig na na lam e kui han ngen toanum, kui gno menmu len i porpori ni yogana puts te mar kui hobton toa mulam, kui rhe ma toa na man hakats emas kamna. Panna niomi e kasne tubtubtu sne i gusu mulam kba alame yati sen mi me temar hamats kawen mulam traha I poata rke alame tra hamansen ma parpara ka nge tubutne. Non temas tsitsing harton toa menmu lam traha tususup ekan toa sne. Mamana kange te kten gaga tu susup ekantoa sne. Ha taglan toa simna pla kba gemas tsitsing harto nga. Non teka hamansa ga ku na kue hatagla tun engu katun hakpan toa te kuiri. Kui gnome ruku te hitaghu hange toanri tra man tukui ba man tukwi te petna. Mualol tan taka ke rangin ngi, kue tsin enga akue hanua gua rke ba e kamna poata e kanoku ne ats parpara mats ka e rangin hakapi tne glaku. Nigan.